<hesitation> taka nka ñayivi nde laa, niño jini taka jnu jó lavi, jnu <hesitation> jnu taxi, jnu i'ni. ko lí nuu ore niño ndi'ai ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, a nuu yoo, a ore jó lavi, te lí ore kuu lo niño tajnu'u. <noise>